<hesitation> Le tapis koa zany ampiasay lafa ohatsy hoe tagnanao zany tsy tianao maloto de ampiasainao, apetsakinao am-baravara eo igny de zay baka agny zany mba manitsaka an'igny laha ohatsy ka misy malotoloto tombokiny baka agny de mba tsy malotoloto zany le tsagno sady iny koa kindraindraiky vao mahita an'igny koa zany ny olo mba pôzipôzin'tsagnonao mba soasoa manenty azy.